I han a le hesiga kerio. temar kato hamate megilia kerio balete nasegen. lie lu lasega kanabi. bi hamate gen a kerio. hagololegu ramun. hagololo hakapegu ramun. lapo hongo negia kerio i iahana ramun. kato bane gi lia u hulu. tanen. u ramun a hiski. poata te katerien a kerio a luma tara len e mi tats tabubun hulu e go ka. Poata te ski hakape lalo ramun a hiski a kerio. ge gogoso nituana. Lu talem nona kerio te tsu galuse. tsiom. mamanu hulu tanen e tapus hhakapa lala. pu kata talenen. pukata nemen i hagus. lu ba neiema man parts tanen i iogana. lu arena banemen. kilingeiema ahanen. hopuwemen. toki komkomemen talemen. lo toki komkom hhakapemen hongemen tara tana pelete ba lu te galis hatshatsemen. Galis hatshats haniga koruemen. alu pesa tala. alue ngilin hasisilaka nemen ba tua te nas pukuna. tsia a lue ngilin pots hamolmola nemen tsia lue ngilin hakobu tun nemen. Gaba lia. lie ron ngil baleieg te pots merien bante mola tsitsina balte noum bo mola te tsitsina. Alue komkom lasemen. kus nemen a topisa lango hagololemen tru tula. Hagololo hakapa lasemen. bbate tara trohalam togo sol hhaniga wia nona siru tsi togo musa waien. poata te koto trohla mula lu bante taleke pesana. alue ateim a keriou e musana hakapa lala. hatalis talei tru tula balte hagumemen. kana be talemien ats pelete bate nou talam. Nou talam balute solopala talem a halis tamulu tsie tsinamulu te gum ne harereehi tamulu. Tara ha. a kerio e mola talana balute nou talam balu te solopala tala rema palabi